Kir yuvish mashinasi bu zamonaviy mashina hisoblanadi. Endi siz kirlarni hech qanday laganda emas kir mashinasi orqali yuvishingiz mumkn. Bunda qiladigan ishingizkirlarni olib uni ichiga solib eshikini yopib unga kir yuvish vostasini solib tokga qo'yib kirni aylantirish va uni olib, olganingizda kirlaringiz yuvilgan holda tayyor ko'rishingiz mumkin.